Kua ayuregua iroɨpeguara oyeapo vaera, oïme oikuata kïraï oyeapo vaera, oïme yuuguajupegua, oïmevi oñeöpëiño va, jare öimevi maquina pe oyeapova, ëreï jaeko oyeapo amboakukatu vaera yandeayu iroɨ gui